No tuust om kaq pall'o kõnõld. Sääntse suurõ rasva seeh praatminõ ja viil mitu kõrda sama rasva seeh praatminõ, tuu om kõgõ hullõmb ja kah'olikumb, mis saa ollaq. A kõgõ tervüsligumb om iks sääne aurutaminõ vai kiitmine vai sis lihtsalt panni pääl kuumutaminõ.